घंटा जी आस्त त कांपन करता। त हवेंतल्यां <hesitation> लागी आसल्यां कानांक कांपन करपाक बाध्य करता। ह्या व्यत्ययाक लागत ल्हार निर्माण जाता आनी घंटा फुडे वैता। तेवा ती आपल्या फुडल्या हवे क धुकालता।